اذا كان عندي صديق يحب ياكل صحي بنصحه انه يجرب سلطة تبولة لانها مليانة خظار ومثل بقدونس وطماط برغل وكمان طازجة، وبخليه يسوي- يسوي صدور دجاج مشوية ومع بهارات خفيفة وخضار مشوية، واذا يحب انه يفطر يقدر ياكل شوفان مع فواكه ومكسرات وشوية عسل، وخلاص وبيكون كله اكله صحي.